أفضل إن يكون عندي ضعف لدى المال يعني لإنه المال يعني يمكن من تحقيق أحلامي وتحسين حياتي وحياة الآخرين من حولي، إنه أجدر أستثمر في المال وفي تجارب جديدة، وتعليم رحلات بكل ما يساعدني يعني على النمو <hesitation> بينما العمر يعني مهم، فإن زيادة المال بتعطي فرصة أكتر إني أحجج السعادة والراحة في الحياة.